دراسة الإقتصاد والمالية ما أظن إنها راح تكون لها فايدة بنسبة كبيرة بالنسبة للأطفال او في الصف الإبتدائي او للصف الإعدادي. لكن له دور مهم جداً في الصف الثانوي بخصوص بحيث إن الطالب او الشخص ذات نفسه يكون له القدره علي درايه من ناحيه الإقتصاد - من ناحيه الإقتصاد ومن الناحيه الماليه سواء تخص المشاريع فيما بعد أو خلافه.